Lafa hanao sary mitambatambatsy mifamaofao loko zao zagny e, da mila angonina heky ny sobika fitaratsy na ny seremika, da lafa vita zay da manamboatsy lamy amin'ny fotsy da ampidiny amin'izay i sombin'igny miaraky amin'ny lakôly, lafa vita zay da fenoy ny toerana banga amin'ny mozaiky da ela ho maiky.